Ndeene e miaka ikumi iijite, uuni mibango yakwa murungu antetheetie mbendaa kwithirwa ndina inya, ya mwiri chumburwa i murimo juriku kana juriku. Ngai ampeendorete, aampa inya, twinto turia ndinata, mbithirwa ntumenyerete na ngatuchiarithania keethea i miundo yeekwa ira ndinio, ntuugaanagia kwithirwa, meoongerete ngombe ciakwa, nkeethira uuni, ingukama iria, ria kungana, ndina ngombe ja mirongo iiri, nkeethira nkiendagia iria nkoona mbeecha cia unkaria bwega na kumenyeera aana bakwa na tujuju impendaa kwithira nddithitie nguku ta ngiri inya cia nkara nkeethia nkiimenyagira ntikeeje kuruma nyomba ntikeeje kwonja ntuuganagia miaka iiu ikumi Murungu aantethetie twina mwekuru twithira twibangite tukionaa mbecha cia utigara keethia ii ntuku ya ruuthene vwa thigunku ukaumbaa kumagara kinya ndene e Kenya. Twajeta kuneguka jerea achuriku betaa kunogoka twenda gwitodubai tugenda tukaanguke noo tukaeja thiguntu ethiathira tukeenderea na ngugi cietu mbanganitie urea gukaethirwa gukari igithu rionthe kwina benki ye gwiita kunagoka tutigaite ngugi tutikunegokaria muntu kaa nogaa mono mpendaga rii miaka ii ikumi ikeja aana baakura bonthe bethire baira inya be ngugine ciao na muntu atithiritie urea akwenda baakite manyomba jao beria magari yao bagerite into biuo inya ngatumuatumura nkeerwa njo ugantegee baaba ngeeta ngwiritue nkionaa natea gukara na nkiriungariungaa kari bo nigakethagaia tujuuju i kenda mbona nithiguru igukuru bwega na keena into biria bakwenda na aria nkuumba ubatethia nkabatethia nurii indaachuire kabere impendaa kuma miaka ii ikumi ikeeja i Murungu ntuurene ii turi kurithire gwikiri rami baebara niinthongi itira marinya jakuunanga akuru maguru kwithire nduugu tukwenda eia kurima twinachio nigwita ngugi urea kwagirite muntu akethea aki rumaa mundu jwawe integairaa nkoona ndeema ya miaka ikumi nijibe biashara jae Matunda aah ikabua meno Kwou no ntuugaranagia no mpande matuunda jaa jagwitwa no mpande matunda jugwituea minora jai muri mono na nkoomba kwithira kinya nkijeendagia ndeene ya nthiguru cia oome nkoono mbecha iu ciitagwa ndora igankaria ukurune bwaakwa ndeene ya miaka iiu ikumi kugari kaa ngwita nako naarua ntikwona ja ko nkeethira ngiita ako nontu ntiithaira ndina mantu jumaingi ngaacha ngari iria iuchuwa ni akuru bangi ngeeta nacio kinya ni nkaigua bwega i nikeethire nkiigagua ja arume bangi. Bangi bagiita kurea kanyama nkeethira ndina maigo Murungu aantethetie nkethite ndina jo inya ni nkaruma ngakunda gachubu nkaigua bwega nontu mantu jaja ja miaka iiu iijire no Murungu wiijie iindi ndenda mono aampa inya na anduguriwa njira ya kioneki kii giakwa nthithira maantu jau mpendaa kuthithia ja jonthe jaantethia twina mwekuru no twendane na aana baakwa beethira beendereete bwega na beetitea njiro bwega nkiwiragua nkiona. Kethira inkwona kainya nwene nwene iu ikumi. Mugunda jurea jwi Meru narea, ndienda ujwaka nyomba iria igakobithagua aantu nontu kwina aarimu nturene, kwi baangi beejite nau nthiguru iigukura nyomba cia iria ikoonaira mbeecha njekwa nkoomba ukara uria kwagirite nkiigagua uria kubuugi na nthiguru itwendete na nkenete mono nuntu nkethira ndiina inya Murungu antethetie.